Peka mui ho itede ma'usuwaka matohi akusek ma hine saupone saupone penamuiho sai mo'o akuse matana yayai huwei na matohi duwei mat huwei akuse ma girinena e ho sapunena dawese matohi duwese mahua ma padane ite <hesitation> waide'e moi'i akuse ma pak ma pake sabone sapone ho akuse ma pale ma paleke mahardi supermarkete sapone ke eho paima hono ma pakeyane e ho'epauni hoho'ii dawese mi padaneke epauni juga hoho'e saupone <hesitation> ehono ka masehate ma huwae eho'o ma ehono ma